Raha ohatra ny saka indray izany no resaka an, mitovitovy ihany ilay aretina hita any amin'ny saka. Matetika misy an'ilay hoe resaka bota be indrindra raha ohatra hoe na- na no-castré-na na hoe noesorina ilay fitaovam-pananahan'ilay saka. Dia lasa bota be dia anisany koa ilay hoe <hesitation> resaka ilay resaka "maladie rénale", ilay resaka mipipi <inaudible> ilay alika koa izany ilay resaka nify sy sofina an, dia an- anisany koa ilay amin'ny resaka miaina, rehefa miaina izy dia tsy mahavita miaina tsara ohatra.